Imudu ivire, itatu ine, isanio, sita, saba inanee, tisa, ikumi, ikumi na moja, ikumi na iviri, ikumi na itatu, ikimi na inne, ikumi na isano, ikumi na isita, ikumi na isaba, ikumi na inne, ikumi na itisa, ikumi na ishirini, ikumi na ishirini nmoja, ikumi na ishirini nambili, ikumi na ishirini natatu, ikumi na ishirini na inne, ikumi na ishirini na tano, ikumi na ishirini na sita, ikumi na ihirini nasaba, ikumi na ishirini na nane, ikumi na ishirini na tisa, ikumi na selasini, ikumi na selasini na moja, ikumi na selasini na mbili ikumi na selasini na tatu, ikumi na selasini na nne, ikumi na selasini natano, ikumi na selasini na sita, ikumi na selasini na saba, ikumi na selasini nanee, ikumi n- ikumi na selaini na tisa, ikumi na arobaini, ikumi na aobaini na moja, ikumi na arobaini na mbili, ikumi na arobani natatu, ikuni na arobaini na nane, ikumi na robaini na tisa, ikumi na hamsini.